Eey, hoolaade miijo mun ene moƴƴi no feewi tuma nde ngonɗa e ƴettude feere. Ngati sahaatuji, sa selaani miijtaade tan no feewi, a hoccan feere nde feewaani. Kono ko ido to arde e ma tawa ko ɗum ɓuri moƴƴude e peeje.